هل من الأفضل تلقي الحب أم الاحترام؟ ولماذا؟ أفضل تلقي الاحترام قبل الحب، لأنه الاحترام هو أساس أي علاقة ناجحة وصحية إذا كان في احترام متبادل، يصير الحب أكثر استمرارية، ويعزز الثقة بين الأشخاص أما الحب بدون احترام، بيكون ضعيف وقابل للتأثر بأي صدمة، بينما الاحترام يظل ثابت حتى في أصعب الظروف